सूप बनाणू सबसे पहले टमाटर टुकडा काटी उबाली द्या ।फिर उंक निचोड दिया फिर वां मा नमक चीनी डाल द्या। फिर सीटी निकलवा द्या। फिर बण ग्या सूप